<noise> Izy ka zah nahazo vôla avy tamignà lôtery na nahazo jakipôty a-vôla maro zegny, voalohagny zah mizaha fômba hafa agnodignako vôla igny anagnaovoko biznesy hafa manôkana ka zegny be ki mbô mihodigny fô vôla io mahazo vôla fô zah isan'andro na isam-bôlagna, fa matetika zegny ôlo mieritreritry hoe vôla ka fa azo aminah loka tsy de magnambigna fa zegny fô ataoko.